komiði sæl og verið velkomin í

í kvöld segjum við frá óveðrinu sem gekk yfir í gær kíkjum á stóran flugvöll sem ætlar að losa sig við allt plast og kíkjum á mann sem át listaverk ég heiti Sævar og nú verða sagðar

í gær fór mjög vont veður yfir mest allt landið sem veðurfræðingar höfðu spáð fyrir um og á norðvesturhluta landsins var rauð viðvörun sett í fyrsta sinn skóli féll niður víða á Norðvesturlandi í gær og í dag á höfuðborgarsvæðinu voru foreldrar hvattir til að sækja börnin sín um leið og skólinn væri búinn og til að sækja á leikskóla fyrir klukkan þrjú þá gátu allir verið komnir heim áður en veðrið skall á en hvað þýðir rauð viðvörun og hver er munurinn á henni og appelsínugulri appelsínugul viðvörun er viðvörun um vont veður sem getur haft mikil áhrif það geta lokast vegir og flug legið niðri og og annað slíkt en en það er þó ekki það vont að þú getir ekki fengið aðstoð ef þú lendir í vandræðum rauð viðvörun er viðvörun um enn þá verra veður samgöngur í öllu landinu veðrið stendur lengi yfir og áhrifanna gætir mjög lengi til dæmis orðið rafmagnslaust í einhverja daga ef það er svona slæmt veður þá er líka ekkert víst að það komist til

aðstoð ef þú lendir í vandræðum þannig að þá er betra að halda sig heima stærsti flugvöllur í heimi stefnir á að hætti allri notkun á einnota plasti þar er um sjö milljörðum tonna af rusli hent á hverju ári flugvöllurinn í Dubai er sá fjölsóttasti í heimi um níutíu milljón farþegar fara þar um á hverju ári þeir kaupa ýmislegt á vellinum eins og skyndibita kaffi og aðrar vörur sem það er sjö þúsund sinnum meiri úrgangur en kemur frá Íslendingum á einu ári þeir sem stjórna flugvellinum vilja breyta þessu og nú styttist í að átak hefjist til að gera flugvöllinn alveg

plastpokum hnífapörum glösum diskum rörum og fleiru úr plasti verður að skipta út fyrir eitthvað

umhverfisvænna það eru tvö hundruð og níutíu verslanir á flugvellinum og allir þurfa að hjálpast að við að ná markmiðinu flugferðir eru kannski ekki umhverfisvænn ferðamáti en stjórnendur vallarins vona að breytingarnar hafi jákvæð áhrif og veki einhverja til vitundar um umhverfismál listaverk sem seldist á um fimmtán milljónir íslenskra króna var borðað af manni sem skoðaði það á listasýningu í Bandaríkjunum listaverkið er eftir ítalska listamanninn og samanstendur af banana og límbandi en bananinn var límdur upp á vegg með gráu límbandi listamaðurinn David frá New York vatt sér að listaverkinu á sýningu í í Bandaríkjunum og borðaði bananann í rólegheitunum hann sagðist hafa verið svangur David sagðist vera að gefa verkinu meiri merkingu með því að borða bananann og gera smá grín í leiðinni

segir að hann hafi ekki borðað banana heldur hugmynd hann hafi haft gaman að þessu og að þetta sé hið raunverulega hlutverk listarinnar að leika sér með hugmyndir dæmi hver fyrir sig við ljúkum þessum á tveimur kettlingum sem komu í heiminn í haust í dýragarði í Póllandi þessar

læður stækka mjög hratt en verða í umsjá móður sinnar í allt að tuttugu mánuði þegar þær verða fullvaxta verða blettirnir á líkamanum þeirra orðnir um tvö þúsund talsins